افضل ان انا اخد هدايا في عيد ميلادي <hesitation> موضوع الفلوس طبعا حلو طبعا عشان ممكن اشتري بيه اللي انا عايزاه لكن فكرة الهدية <hesitation> بيبقى فيها اكتر من الفلوس فيها وقت وفيها مجهود وفيها تفكير وفيها ان حد شاف انت بتحب ايه و حاول ان هو يجبهولك يعني